Chinkafa yanda kiyo yi dili a puna whi kama kwe nur de chinkafa ba chari ka chardi argine pitoh bwala youh ka gundu yoh pwi wei sei bade chinkafa wih ba de ba panna ka panni sei ba chikiyoh ba tweri gundu yoh ku gauriyoh kwi ba pasiyeye <noise> ka pardi sei ka ardilgu yi manja wai toh sai baka sa manja ba kasa gundu ba panna din dwi ba kasa manja ba pana ka ar ningu gwete wei toh sai ba kasa ainihi wandi alayyahu koh kuwa kawa koh kuwa twi ka ari ningu gwete wei ka ar diigu yiti tubak ya wandi neh twi gwete ne kan panni gundu kwi sai ba kucin bwalau ka kucin bwalau. Sai ka chin ka pu wei ba teni gundu ba twitwilal ba tiya ka kwe tosu bigu toh mere na pi bwaloki ba dya yiti belele belele balele har chinkafa we ba biya ka dinu wei ka twi nui ainihin chinkafa we a biya to sai ba chiki yoh ka ari jegu yinumgu wei <noise> ka ari jegu yinumgu wei sei ba muati ara ba tenoh nungu ba ba adan ga yi wasa yi bima kwana sai ba bacha wasa yi bima kwana bade baruwo ka chikire ka chuamin nuwa ainihi pupuma jendi wa ba yiyomon puma nugur twi ba de wasa wi bade ba parmin pima a kenndi pumai ba yiwe kowonoh neru dama now pu jendi lawi ba de bade bade jendi sa'an nan ka yey buya yoh ainihi yoh wei toyo ba sumongo toyoy noi parni nungu yaku panor wasau ba duya ka buya yoh Lammuwei boy yiwe dendiyek ba ba de ba rumin yoh bade chinkafa ba de ba rumin yoh. Ba de nungu ba panna ba de wasa ba pannah sei bade ba nyi buya yoh yadda ku no duii chinkafa wo a punah wih.